أنا لو كان اختار قوا خارقا باش نعاون بيها الناس, نختار قوة الشفاء, على خاطرها برشا عباد ياعانيوا من برشا أمراض واوجاع, وعملية انك تشفيهم بلمسا بارك تنجم تغيرلهم حياتهم, وتخفف عليهم الوجيعا, هكيك ننجم نكون سبب في فرحة برشا ناس, ونعطيهم برشا راحا, ونعاونهم باش يعيشو حياتهم طبيعياً عادي, ومن غير حتى وجايع.